<hesitation> sa taŋaɗo, ko gollirɗa fu fa ndena horema ana woɗi. <hesitation> drone ka ana wodi e haɓo ka tawe ana wa toŋowo hilɓe ni. <hesitation> ana jeya e hakke ɓi Aadama to tawa fuu reende yonki makko e torlorlaaji e boneeji.